هو أبدأ أذهب إلى عصر الخلافة الإسلامية خاصة فترة العباسيين، لأنها كانت فترة إزدهار علمي وثقافي، وإهتمام كبير بالفنون والعلوم، أحب أتعرف على العلماء والمفطرين اللي أثروا في العالم، وأشوف كيف كانت الحياة في تلك الفترة أكيد بتكون فرصة رائعة.